जूता बनायल कथी कथी लागैया । जूता बनायल बैसी के साला उके बाद प्लास्टिक । उके बाद कपड़ा आ उके बाद निमन करिया पौलिस । उसब चीज सब लागैया जूता बनेला ।